عِنّا هون سؤال عم بي إلنا, ما هو العيد المفضّل لديك؟ ولماذا تستمتع بالاحتفال بهي؟ إي العيد المفضل لدي هو عيد ميلاد أولادي وبالأخص أوّل ولد إجا على العيلة الّي خلاني صير إم. فا هيدا العيد كتير بيسعدني وهيدا التّاريخ كتير بيسعدني. وفي بالحياة كمان أعياد كتير ومُناسبات كتير شخصيّة بتكون زِكرى حلوة للشّخص. زكرى زواج، زكرى تخرُّج، <hesitation> زِكرى حدث حلو بالحياة، مسلاً واحد اشترى بيت، مسلاً واحد جاب سيّارة حلوة، <hesitation> يعني إشيا كتير بتسعد الإنسان وبيحتفل مُمكن يعملّا إحتفال. هيدا على الش- الصّعيد الشّخصي، وفي عن- عنّا كمان مناسبات عامّة أعياد حلوة بتختص بالبلد، تختص بي عموم الحياة عامّتاً كمان مُمكن الإحتفال فيا يسعدني هيدا على الصّعيد العام.